Mul om väega kah'o, et mi es saaq teile pakkuq teile meeleperäst süüki. Kas <hesitation> saamiq äkki teile midägi muud pakkuq? Om teil meile määntsitki soovituisi, kuis parõmbahe tetäq?